<noise> sapi sapi molo i mandailing guarna lombu <noise> mandokonna lombu songondia do lombu i bisa ia mangarti aha perintah aha goarna na puna nai kan tuan nai ma dokonanna <hesitation> kadang ima binatang on kan inda <hesitation> inda pistar tai adong insting ni alai kan goarna pe insting molo insting on kan di latih dei kan songon dia i paarahon tu kiri tu kiri torus tu kiri torus <hesitation> tu aso hapal ma mereka tu kiri kan baru i molo tu kanan tu kanan torus ilatih ma toruskan ima lai bisa kadang, kadang sian pambegean pambegean ni lombu i molo ubaca kan adong do salah siji pistar na ia bisa ia mambege sian pinggol pinggol nai kan mambege ligin ma kadang kan jotjot de i uligin aha goarna pinggol nai manaek manaek i kan i songon adong do sistem insting nai i kan tai inda sude lombu songoni adong juo do na maolan ilatihkan maksudna inda bisa baen karejo ima lombu baen. Potongan ma i kan baen momok i sajo ma ia i alana nda jung ada i latih kan baen na momok sajo do tai molo lombu lombu na ioban karejo lombu lombu na man manarik padati i, alana adi <hesitation> i latih dei, di latih jot jot bisa ia mambuat padati na sasada ia indabe i suru tuan nai, <hesitation> i pinggir sajo ma i inda manyuru be ligin ia ma adong padati i jolo nia langsung ma panaek ia padati i kan tae molo na maolan kadang harana guarna pe binatang kan malatihna nai kan kadang i cambuk ma jolo baru mardalan molo inda i cambuk, inda mardalan ikan sanga sajia lelengna na pe ilatih inda mardalan kan ima, ima kadang akkon i ltaih ma jolo baru, baru ma pistar ma binatang i songon lombu i ma dokonanna.